زه فکر کوم چې زموږ په هېواد کې ډول ډول مرغان شته. شاید له درې سوه نه تر پنځه سوه پورې ډولونه يې وي. لکه باز، کوتره، فاخته، مرغۍ، او نورو ډېر ډولونه. په غرونو، دښتو، او باغونو کې مختلف مرغان ژوند کوي. ځینې کوچني دي او ځینې لوی، او رنګونه یې هم مختلف وي. مرغان زموږ طبیعت ته ښکلا او رنګارنګي ورکوي.